Yuꞌu kuakaꞌin iso saꞌa‑chi yaꞌa muli kuaꞌa saꞌa‑ndi yaꞌa ndɨvɨ saka‑ndi ndɨvɨ ndɨꞌɨ tyiꞌ‑ndi yaꞌa tichi licuadora chaxin‑ndi tyiꞌi‑ndi tɨnana tyiꞌi‑ndi axu tyiꞌi‑ndi tyiꞌi‑ndi <hesitation> yaꞌa ndɨꞌɨ taxin kuakoyo‑ndi nuu ndɨvɨ ta kuñi‑ndi tyiꞌi‑ndi miꞌndya kuatyiꞌi‑ndi miꞌndya chiꞌi‑chi ndɨꞌɨ yukuan saꞌa tuku‑ndi muli ndɨvɨ saꞌa‑ndi muli ndɨvɨ tyiꞌi‑ndi yaꞌa tii vasu tyiꞌi‑ndi tɨnana tyiꞌi‑ndi axu tyiꞌi‑ndi cebolla tyiꞌi‑ndi yuku itya cominu tyiꞌi‑ndi orreganu tyiꞌi‑ndi clau takuan ta kuu asɨn chi muli ndɨꞌɨ yukuan saꞌa‑ndi tyiꞌi‑ndi ta ikulɨ muli tyiꞌi‑ndi yuchan naa nduꞌuva‑chi ndɨꞌɨ savaꞌa‑ndi muli takuan vachi yaꞌa kuaꞌa saꞌa‑ndi yaꞌa tyoo kuaꞌa tyiꞌi‑ndi yaꞌa tyiꞌi‑ndi axu tuku tyiꞌi‑ndi cebolla tyiꞌi‑ndi minu nuu‑chi ndɨꞌɨ ku asɨn‑chi ta ndɨꞌɨ vachi tuku yaꞌa tyioo tyiꞌi‑ndi yaꞌa tuku suñi‑chi tyiꞌi‑ndi cebolla tyiꞌi‑ndi axu tyiꞌi‑ndi yɨsɨ nuu yaꞌa tyoo kk tyioo jaiba tandɨꞌɨ yukuan vachi tuku <hesitation> yaꞌa suvi saꞌa‑ndi vichin kunduku‑ndi vichin. Satyiꞌyo‑ndi vichin nuu chio ndɨꞌɨ saꞌa‑ndi vichin nuu chio kɨꞌvɨ‑ndi saka‑ndi yucha‑ndi ñii tyiꞌi‑ndi xaꞌan nuu yuchan saꞌa‑ndi nasaka‑ndi ndɨꞌɨ ta kɨꞌvɨ‑ndi tya‑ndi ta cha yɨꞌɨ maa‑chi savaꞌa‑chi ndɨvɨ savaꞌa‑chi ndɨvɨ chaꞌndya liꞌi‑chi kuñu ndɨvɨ ndɨꞌɨ cha taxin yaꞌa kɨꞌvɨ yaꞌa tii vasu liquadora tyiꞌi‑chi axu tyiꞌi‑chi cebolla tyiꞌi‑chi tɨnana tyiꞌi‑chi yaꞌa naꞌnu tɨlɨyɨ tyiꞌi‑chi yaꞌa naꞌnu guajillu tyiꞌi‑chi <hesitation> cominu yuku itya tyiꞌi‑chi oreganu tyiꞌi‑chi clau ndɨꞌɨ sakuichi‑chi yaꞌa ta kuaꞌa‑chi natyiꞌi‑chi kuñu nuu yaꞌa ndɨꞌɨ yukuan ta kuaꞌa‑ndi tyiꞌ‑ndi suvi savaꞌa‑ndi suvi ndɨꞌɨ tyiꞌi‑ndi suvi kuaꞌan‑chi xiñi nuꞌu kuatyiꞌyo‑chi kuatyiꞌyo‑chi iin hora ta kuandyeꞌe‑ndi kuakañiꞌi‑ndi menuu subi kundyeꞌe‑ndi ta cha tyiꞌyo ta vaꞌa‑ñi kaa‑chi ityiꞌyo‑chi ta kɨꞌvɨ randɨꞌɨ chachi‑chi suvi ta kɨꞌvɨ maa‑ndi chachi‑ndi suvi vityin tuku kuasavaꞌa‑ndi yaꞌa muli kui satyiñu‑ndi tɨnana kui satyiñu‑ndi tɨnana yaꞌa kui vaꞌa cebolla axu cilantru takuan satyiñu‑ndi chiꞌin tɨnana kui kuaꞌa saꞌa‑ndi muli kui ya tyi ñatyiꞌ‑ndico cominu takuan‑ñi saꞌa‑yo yukuan tyiꞌi‑ndi xaꞌan chinu tuku yaꞌa. Xindoko satyiꞌyo‑ndi xindoko nuu chio sanakasun‑ndi chii‑tɨ ndɨꞌɨ tyiꞌyo xindoko sanakasun‑ndi chii‑tɨ nuu chio kuaꞌan‑tɨ kuataxin‑tɨ tichi licuadora taxin‑tɨ tiii licuadora kua kɨꞌvɨ yaꞌa kuakɨꞌvɨ yɨsɨ ndɨꞌɨ yukuan ta kuakachi‑ndi yaꞌa ta kuasaꞌa tuku ‑ndi xiya yaꞌa‑tɨtaxin ta natyiꞌi tui ndutya nuu na nduu lɨɨ loꞌo tyi kuakɨꞌvɨ xita ñiꞌñi nuu‑chi kuakɨꞌvɨ xaꞌla ta kuanduu vita xaꞌla kuatyiꞌi‑ndi cebolla tukuaꞌa kuasɨn xita yaꞌa nakuaꞌa xiko vaꞌa tandɨꞌɨ yukuan savaꞌa‑ndi yukuan tuku sañiꞌi‑ndi saꞌa‑ndi kalu ndɨvɨ saꞌa‑ndi kalu ndɨvɨ ndyiko‑ndi yaꞌa ndyiko‑ndi cebolla tyiꞌi‑ndi axu ndɨꞌɨ yukuan koyo‑ndi nuu kalu tyiꞌi luku‑ndi oreganu nuu kalu ta ndɨꞌɨ yukuan chakiꞌi‑ndi yuvando yɨꞌɨ yuvando nuu‑chi tukua nakuaꞌa tuu kuaꞌa nakuaꞌa cha asɨn nu kalu ndɨꞌɨ yukuan saꞌa‑ndi kalu ndɨvɨ van tyiꞌi‑ndi yaꞌa vachi kalu xindɨkɨ tyiꞌi‑ndi yaꞌa tu chi kalu xindɨkɨ nakatya‑ndi ndyavixin chiꞌin kalu xindɨkɨ xiꞌna‑ka tyi uva loko kuñu xindɨkɨ yɨkɨ tyiꞌi‑ndi ndyavixin nuu yɨkɨ ndɨꞌɨ nakatya‑ndi chiꞌin ndyavixin chiꞌin yɨkɨ xindɨkɨ kuaꞌa‑ndi kuasayaꞌa‑ndi chiꞌin ndutya vaꞌa loꞌo‑ka ndɨꞌɨ yukuan ta kɨꞌvɨ. Tyiꞌi‑ndi yukuan ta tyiꞌi‑ndi ndyityi tyiꞌi‑ndi papa tyiꞌi‑ndi chayote tyiꞌi‑ndi ndyi <hesitation> cilantru ndɨꞌɨ yukuan taxin yaꞌa‑ndi tyiꞌi yaꞌa tichi licuadora tyiꞌi axu tyiꞌi cebolla tyiꞌi tɨnana ndɨꞌɨ yukuan tyiꞌi cha kaꞌan‑chi cilantru nuu‑chi ndɨꞌɨ yukuan kuatyiꞌi yuvandoo nuu‑chi tu kuaꞌa nakuaꞌa xiko vaꞌa nuu‑chi ndɨꞌɨ savaꞌa‑ndi kalu nd xindɨkɨ van savaꞌa tuku‑ndi <hesitation> barbacoba xindɨkɨ tyiꞌi‑ndi yɨsɨ tyiꞌi luku‑chi kuñu ta tyiꞌi luku‑chi yaꞌa nuu barbaba xindɨkɨ ndɨꞌɨ yukuan cha nduku‑chi <hesitation> menuu yutun yɨsɨ ta tyiꞌi‑chi nuu barbacoba xindɨkɨ iin tyiꞌiñi‑chi ta sanda ndasɨ yɨꞌɨ taxin tuku yaꞌa taxin tɨnana chiꞌin molinu kaꞌnu taxin yaꞌa kuaꞌa saꞌa‑chi barbacoba xindɨkɨ tyi kaꞌnu‑tɨ ta yukuan ndɨꞌɨ yukuan saꞌa asɨn‑chi ndyayu tyiꞌi‑chi axu tyiꞌi‑chi cebolla tyiꞌi‑chi yaꞌa tyiꞌi‑chi yaꞌa naꞌnu tyiꞌi‑chi yuguajillo tyiꞌi‑chi ta taxin ndɨꞌɨ yukuan ta tyiꞌi‑chi <hesitation> yɨsɨ nuu‑chi ta nakundasɨ vaꞌa‑chi kaa aluminio ta maa kukeꞌeka‑chi ndya cha ndyaa cha kachio ta kunu‑ña‑chi yuꞌu ta vityin tuku kuaꞌa chinu muli kuchi ndɨꞌɨ chinu muli kuchi satyiñu tuchi chiꞌin yaꞌa chiꞌin tɨnana chiꞌin axu chiꞌin. Minuu kuꞌu <hesitation> minuu ndaꞌa kokon kuu ñachite nanai‑chi ta yukuan takuan chatyiñu chiꞌin‑chi ta ndɨꞌɨ yukuan satyiñu‑chi chiꞌin muli kuchi ta kɨꞌvɨ‑chi chachi‑chi yaa.